Duncue ël lait a ie ël lait d'vaca ëntero, pöi a ie cul parzialmente scremato e cul scremato, pöi a i sun, da nui auti tröve co ël lait dë feia e põi cul dë crava. Cul d'vaca al e pi gras, ma cul d'feia al e ancura pi gras, ëncece cul d'crava al e pi pi leggero e a ie menu dë gras ëndrinta